मार्च महीना मतलब जेठ माग मास मुहिना कोहेता। एक तरीकाते त्योहारन दाड़ा चे कोहाई रे रम चे भोगुर्या। चे मतलब एकदम भौरपूर आनंद ती भौरपूर चे जो मुहिना आदिवासी में कोहेते दाड़ा साप्ता एक कारेकरम चल। रंगा रंग वारु तीवार मनावे परवर कोई एक तरीकाते। जिओ त्योहार कोई एक हाट बजार वारु वारु संगीत वाद्धे। एंटरे लावे वारु पोस <hesitation> कपड़ा पेरे। <hesitation> आट बजार करे खानन चेज काकन। मांजानन सले जुम मुइनो मार्च मुइनो बहुती चानदर रवाई। आदिवासी में।